לְעַאדַה כּנְחַדֶם חֲוָאלִי רְבַעִין סַעַה פִּיסְבוּעַ יַעְנִי חֲוָאלִי תְּמֶן סְעָאוֹת פִּ פַלְנהַאר עַלַא חְ'מְס אַיָּאמ בִּנְסְבַּה לִיַא נְخּוּד תַקרִיבַּא בֵּין תְּלַאת רְבַע סִימָאנַאת כֹּל עָאם בַּאש נְרְתַּاح ו נְרַגְ'ע נַשְׁטַא דִיַאלִי לְמוּלֵף.